gott kvöld og velkomin í hún er búin að skrifa bók sem heitir Skiptidagar og fjallar um

íslenskan menningararf og

getum notað hann í nútímanum við fáum Bubba Morthens hann ætlar að flytja okkur kvæði úr nýrri ljóðabók eftir sig sem heitir roð Júlía Margrét Einarsdóttir er ungur höfundur sem hefur skrifað bók sem heitir drottningin

hérna í Reykjavík jafnvel í

í bókum og stöðum

í lok þáttarins förum við á

eitt af þeim reyndar orti bara í draumum en þekktustu skáldin af þeim eru Sveinbjörn Beinteinsson allsherjargoði og Halldóra b Björnsson sem var afskaplega merkilegt skáld fór kannski ekki mjög hátt en við segjum frá þeim hérna síðar í þættinum byrjum með Þorgeiri Tryggvasyni og Sunnu Dís tvær bækur annars vegar ljóðabók sem hefur vakið mikla athygli smáa letrið eftir Lindu Vilhjálmsdóttur ég var ofsalega hrifinn af bókinni sem kom frá henni síðast frelsi og mér finnst eiginlega alveg magnað að þessi er jafnvel magnaðri og ótrúlega ólík henni finnst mér hún er náttúrulega miklu persónulegri en það er líka í henni svo mikill hiti og bræði út í það hvernig samfélagið er en

er svo skýr á stöðu kvenna stöðu íslenskra kvenna stöðu hennar og formæðra hennar og hún er búin að flétta þetta saman í algjörlega heildstæða og samstæða bók sem byrjar á glæsilegri herhvöt sem hún orti sem ávarp fjallkonunnar fyrir sautjánda júní á þar sem hún svona kallar til íslenskar konur allar þær sem hafa verið beittar óréttlæti og rangindum og bara allar konur og biður þær að svona standa með sér svo fer hún með okkur í ferðalag þar sem hún heldur áfram þetta er svona herhvöt þetta er náttúrulega mjög bók og allt það pínulítið eins og þetta hafi allt

séð hvernig hlutirnir eru ég held hún hafi sagt það sjálf

fyrr en bara alveg á síðustu árum sem að hún hefur alveg fundið sig

og bara getað stigið inn í það og kallað sig femínista og þetta er alveg bullandi femínísk bók með með þessum fókus þetta upphafsljóð ávarp fjallkonunnar

er náttúrulega svo kröftugt að það er

engu lagi líkt þar sem hún kallar niður hverja kynslóð á fætur annarri af fjallinu og fyrstu kynslóðirnar koma

blautar úr Drekkingarhylnum og með

rjúkandi úr hárinu og og næsta kynslóð var kúguð á annan hátt og sú síðasta er í of flegnum kjólum og er aðeins of full og og allt þetta svo kemur þessi fyrsti kafli þar sem maður fer nær henni sem ljóðmælanda og þetta ég þar sem hún skrifar allra fyrst að hún hafi ort þúsund sinnum þúsund ljúfsár ljóð til þess að sanna það að hún sé skáld og þar er hún að takast á við þetta að vera aldrei alveg nóg og þurfa alltaf að að sanna þetta og falla inn í þetta mót og hitt ég tengi svo fast við þetta allt saman

svo kemur þarna lítill kafli þar sem karlmenn eru líka kallaðir til enn og aftur er hann reistur upp úr haugnum að frumkvæði genginna meðbræðra að því er virðist og settur á stall meðal hinna valinkunnu framan við aðrar og fínlegri mannverur með skikkjuna hangandi á bakinu og æruna nælda eins og riddarakross í rifið stígur hann niður og veður fram eftir rauðum slóðanum yfir hold blóð reiði og skömm mæðra okkar og dætra búmm segir ég held að hún sé nánast búin að póstleggja hann af því það

verið að hvítþvo hann af af syndunum og hann skilur skítugan farangurinn eftir við dyrnar inn í Valhöll og svona fer í einhverja gufu og ilmkjarnameðferð ilmkjarnameðferð til að rísa aftur upp svo fer hún aftur inn í þetta persónulega í lokakaflanum

þar sem hún yrkir líka um móður sína og ömmur og langömmur og þeirra veruleika og það er alveg rosalega sterkur kafli líka og hann hefst svona áður en öldin er hálfnuð munu fingur og

formæðra okkar standa eins og vegvísar eða vörður upp úr fallega saman fjallkonurnar og kynslóðirnar

mjög hrifin af þessari bók já

mér henni líka takast í þessum stuttu köflum þar

fangar á ofboðslega knappan hátt þessar myndir af öllu sem manni finnst óþægilegast og leiðinlegast við íslenskt samfélag stundum líður mér eins og umkomulausum kúluskít hvorki meira né minna talandi um háð þá er hérna bók eftir einhvern mann sem hefur verið uppi á Íslandi Reykjavík um aldamótin nítján hundruð Benedikt Gröndal þetta er kver sem hann skrifaði hér er búið að gefa það út sögur eru að gefa það út Illugi Jökulsson sér um það með ljósmyndum frá þessum tíma það verður að segjast eins og er að þetta er brjálæðislegur texti þetta er geggjaður texti

frá því hvað myndirnar eru skemmtilegar og gaman að fletta þessari bók hann er svo frábær stílsnillingur finnst mér og svo ofboðslega fyndinn og fyndinn á nútímamælikvarða hann einhvern veginn talar alveg margt af svona gömlum húmor eldist ekkert ofboðslega vel en hann hann gæti verið að skrifa þetta

og birta á Twitter hann er að lýsa Reykjavík hann gengur um göturnar þræðir göturnar og segir okkur frá húsunum og fólkinu sem að byggir húsin í seinni hlutanum fer hann að taka fyrir ákveðin þemu í bæjarlífinu og félagslífinu og fjallar um þau með þessum myndum einmitt það er svo ótrúlega gaman að fylgja honum um strætin og hann særir fram þessa

sér þetta alveg ljóslifandi fyrir sér var eiginlega eitt fyrsta verkefnið mitt í blaðamennsku þá rakst ég á þetta kver einhvers staðar upp í skáp það var sauð eitthvað upp úr því og það birtist í helgarblaði tímans síðan hef ég haft ofboðslega mikið dálæti á þessu þetta var eiginlega eini langi textinn eftir Benedikt sem ég hafði ekki lesið þegar ég fór að lesa

myrku sýn sem hann stundum hefur og þessa hæðni en hún kallast svolítið á við það að hann er í rauninni að verja borgina fyrir illu umtali þó þennan höfuðstað þar sem hann býr en hann

sér alltaf í það að sjá alls konar lesti á hlutum eins og hann ráði ekki alveg við sig

kvarta yfir því hvað fólk er asnalegt þegar það er að hjóla eða eitthvað svoleiðis útganginum á fólki og mennirnir alltaf að slíta

ofan og hitt og þetta svo er alveg alveg frægur kafli þar sem hann er að lýsa félögunum félögunum sem voru starfandi í bænum það var

sem bölvaði öllu í sand og ösku vonin eitthvert sjómannafélag sem dó af þýðingum og smekkleysum ballettinn þar var dansað og soltið dó úr hungri svo er það Blaðamannafélagið tilgangur félagsins er að styðja heiðvirðileik og ráðvendni í blaðamennsku

kvarta yfir apótekinu hún er ekki lengur hægt að kaupa blásýru án lyfseðils honum finnst þetta alveg ótækt furðulega samsettur maður hann er þetta meinhorn hann er rómantískt skáld teiknar náttúrumyndir

tekur kaþólska trú út úr neyð staðar já þar sem honum leið vel Illugi vísar í Guðmund Andra held ég í innganginum þar sem hann lýsir honum sem fúllyndum gleðigjafa mér finnst það ná ansi vel utan um

hugsaði aðeins hvað væri gaman ef hefðu verið til þegar Benedikt var og hét það hefði verið rosalega gaman að fylgjast með því en hann skilaði

dægradvöl og fleiru þakka ykkur fyrir að vera hérna hjá mér Þorgeir við ætlum að tala við Guðrúnu Nordal næst Guðrún Nordal sæl vertu nesti handa nýrri kynslóð þetta er bók sem þú hefur sett saman og það sem þú ert að gera þarna er að velta fyrir þér bæði nútímanum og og menningararfinum en þú segist vera að skrifa þetta fyrir kynslóð dóttur þinnar sem er fædd um síðustu aldamót já bara árið tvö þúsund ég skrifa þetta inn í þessa tíma sem við lifum í dag af því að

held að margir skynji að við lifum svolítið mikið breytingarskeið á öllum sviðum samfélagið er að breytast tímarnir breytast tæknibreytingar náttúrulega eru að breyta

okkar lífi þannig að við erum að átta okkur á því að við erum

að fara inn í nýtt skeið og þá fer maður að hugsa hvernig getum við talað um þennan tíma með hliðsjón af okkar eigin sögu er eitthvað í okkar sögu sem hjálpar okkur við að skilja okkar eigin tíma og líka hvernig við förum með þetta allt

framtíðina þannig að ég er svona að hugsa til þeirra hvernig munu þau fara með þessa sögu okkar sameiginlega sögu hér á þessari eyju inn í þessa framtíð þú ferð vítt og breitt þú ferð

aftur í Sturlungu talar um Jón Sigurðsson meðal annars veltir fyrir þér konum hvers vegna þær eru svo lítt sýnilegar

Bjarnhéðinsdóttur og fleiri

ég spyr eiginlega hvert ertu að leita fanga

það má segja að ég fór að hugsa um hvað bókin væri þá er hún líka kannski einhver hugmynd um Ísland og ég byrja bókina

að tala um landnámið þessar goðsögur sem við segjum af upphafinu hvernig við skilgreinum okkur sjálf á á þessu landi og síðan hvernig við höfum sagt sögur af okkur sjálfum í gegnum tíðina og við höfum kannski einfaldað okkar sögu dálítið mikið við höfum svolítið sagt ákveðna upphafna sögu af okkur sjálfum kannski

auðvitað til að fá okkar sjálfstæði í sjálfstæðisbaráttunni verður þessi ákveðna söguskýring svona ofan á og mér fannst mikilvægt að byrja á að fara að upphafinu hvernig komum við að þessu landi og hvernig segjum við þessa sögu sjálf og við höfum auðvitað búið hana til

náttúrulega tilbúningur allar sögur eru tilbúningur og við

segjum ekki allar sögurnar og ég er svona að brýna okkur til þess að reyna að að segja sögurnar af okkur sjálfum og líka þá um leið að segja

af okkur sjálfum í nútímanum okkar svona umræðu er það ekki

að ræða um ákveðin mál

í dag þá verður einhver ein saga ofan á og hinar fara undir yfirborðið og við höfum dálítið tilhneigingu til þess þú ert að fjalla líka um þitt fólk þínar formæður þína forfeður og

í sögunni og þarna eru nú ýmsir til dæmis Jón Trausti Guðmundur Magnússon sem tengist þér og svo og svo konur líka hvaða hvaða fólk er þetta ég geri það eiginlega til þess að þegar ég var búin að fjalla um söguna söguna fer í gegnum eins og ég segi frá landnámi í Íslendingasögur Sturlungu og nota Innansveitarkróníku til að hugsa um mig þá nútímann við söguna og þá verða svona á vegi mínum afar og ömmur sem ég þekkti reyndar og mig langaði að tengja mig við þeirra líf hvaðan þau komu þau lifðu líka mjög mikið breytingaskeið

er svona bergmál af okkar tíma

svona í lok nítjándu aldar þegar fólk hafði tækifæri til að yfirgefa sveitina Jón Trausti Guðmundur Magnússon var einn af þeim hann hann kom upp úr engu var fátækur drengur og svo labbar hann bara af stað og býr sér til fær enga menntun enga formlega menntun verður prentari til að vera innan um bækur væntanlega hann hafði þessa þrá til að skrifa og gerði það og varð þessi vinsæli höfundur stórkostlega merkileg saga og það eru margir slíkir langafi þinn sem

hann ætlaði aldrei að koma til baka en svo var hann kallaður heim til að stofna íshús og þetta er fólk sem er svona á breytingaskeiði kannski dálítið svipað og við erum í dag allt allt allt aðrar aðstæður að sjálfsögðu önnur tækifæri en mér fannst mikilvægt

og mér fannst með því að skrifa þennan kafla að þá gæti bara lesandinn sett sitt fólk inn í hann en þarna erum við með ég segi bara fyrir mig að þrír af öfum öfum mínum og ömmum ólust upp í torfbæ verið í timburhúsi ein amma mín en sem við þekktum sem kom úr mjög erfiðri lífsbaráttu það er akkúrat það sem ég vildi þú ferð strax að segja þetta aðrir geta sagt það sama

þannig er fólkið okkar og við erum búin að gleyma mér finnst að við höfum ekki alveg horfst í augu við fólkið okkar að þetta er okkar arfleifð það er fólkið sem lifði af það barðist gegnum þessar erfiðu aldir hungursneyð mannfækkun og hallæri eins og ég tala aðeins um við komumst aldrei yfir fimmtíu þúsund markið sextíu þúsund fyrr en á nítjándu öld þetta hræðilegar bara hörmungar þetta var okkar stríð okkar heimsstyrjaldir voru bara í

fólk sem missti öll börnin sín í sjúkdómum og þetta er okkar harmur

vildi líka að við mundum svona lyfta upp núna fyrir unga fólkið líka ef ég ef ég má leyfa mér að reyna að vona það að þau ungt fólk í dag er að lifa meiri tækni og samfélagsbyltingar en við

látið okkur óra fyrir í raun og veru og það á eftir að gerast hraðar

og hraðar gervigreind og svo framfarir í læknavísindum og ég veit ekki hvað það er spurningin með síðan sjálfsmyndina hvort það er hægt

að tengja það við eitthvað þjóðlegt eða hvort

breytist

í bókinni sjálfsmyndin á ekki að byggja á einhverri einni sögu hún á flóknu mörgu sögum sem við eigum í okkar farteski kannski viljum við ekkert rækta þær

allar við þurfum ekki að gera það en þetta held ég að sé miklu meira spennandi fyrir ungt fólk að horfa til baka og sjá hvaðan við raunverulega komum yfir átta hundruð aldir við förum beint í Íslendingasögurnar en það er líka mjög merkilegt að fara til nítjándu aldar upphafs tuttugustu aldar og til til þessara forfeðra og mæðra sem eru mjög nálægt okkur í tíma og segja okkur mjög mikla sögu og eru bara hetjusögur þetta er fólk

sem lifði líka í fjölbreyttum heimi tungumála við

dálítið gjörn á að tala eins og hér hafi alltaf bara verið íslenska fólk um allar aldir á dönsku og aðrar tungur fólk kom hér sjómenn og og blönduðust

hafði miklu meiri tilfinningu fyrir umhverfinu heldur en ég held að við höfum haldið

þessum svona breytilega heimi þá held ég að við getum sagt miklu líka skemmtilegri sögu og fjölbreyttari sögu af okkur sjálfum og ég er að vona það með ég vildi ekki skrifa eins og fræðimaður ég vildi tala við þessa sögu með mínum tækjum náttúrulega ég þekki margt mjög vel sem ég er að fjalla um en

í ljósi okkar eigin tíma en svo bara spyr maður sig sko kynslóð barnanna okkar og svo kynslóðin

munu munu þau yfirleitt lesa bækur verður það ekki bara ekki bara horfið það getur vel verið en þá kannski hlusta þau á bækur

þessar sögur verða til í bíómyndum eða öðru formi við munum alltaf segja sögur við þurfum ekki að halda stíft í eitthvað eitt form af því áður en bókin kom þá voru munnlegar munnlegar sögur við sögðum sögur við skemmtum okkur með

sögum sögurnar lifa ég held að sögurnar muni alltaf lifa með manninum og kveðskapur mun lifa en kannski ekki alveg í sama forminu eins og við erum vön og við þurfum bara að vera opin fyrir því ég er mjög bjartsýn við erum hérna á bravó og bravó er svona

já

er svona hjarta bókarinnar eins og er talað um að að það er í rauninni sá heimur í

í bókinni sem bindur alla hina heimana saman hvað ertu að skrifa um það er þessi unga kona og svo miklar sögur í kringum hana já hún í rauninni elst upp við að segja sögur

er alltaf að reyna að hjálpa mömmu sinni sem glímir við rosalega mikla depurð

búin að gefast upp á lífinu hún verður meðvirk með henni og byrjar að hjálpa henni með því að segja henni sögur fallegar sögur af því sem er að gerast fyrir utan þeirra líf til að fegra

lífið hennar og í sinni meðvirkni byrjar hún að verða svona ég ætla ekki að segja

hún einhvern veginn venst því að vera alltaf að segja sögur og leggur það svo fyrir sig þegar hún er orðin þarna ein það verður svona hennar ástríða í lífinu

að lokum hættir hún svolítið að sjá skilin á milli þess sem hún er bara að bulla

sem er að gerast í alvörunni og þar byrja heimarnir

að blandast saman í kringum sögurnar hennar og það er þá Lilla

gefa lesendum tækifæri til þess að meta það sjálfir hvað er raunverulegt í sögunni og hvað er

að gerast inni í hausnum á henni ég vil í rauninni ekki gefa sjálf svörin við því sko en hvernig verður þessi bók til hjá þér sko hún varð til bara ég var að læra ritlist í Háskólanum og útskrifaðist fyrir nokkrum árum og þá

skrifaði ég smásögu og ég held að kveikjan af sögusviðinu hafi komið

eftir Enid Blyton mér fannst hún svo falleg svo magnaður heimur sem var teiknaður upp þarna eins og Enid Blyton er snillingur í að gera ég hafði alltaf þessa hugmynd inni í mér ég bara mig langar líka að skrifa um svona sirkus svo byrjaði ég að skrifa um að bæta við hlutum úr mínu lífi sem ég þekkti eins og að sitja á barnum svo settist ég ég var með einhver örlítil

brot úr sögu hann segir við

hérna sé ég eitthvað það er sem sagt sirkusinn og það er barinn og hvað þetta eru líkir staðir og hvað það er í rauninni fallegt að láta þetta tvennt blandast saman af því að munurinn á milli þess að vera í einhverjum sturluðum sirkus og vera inn á bar eftir klukkan

þrjú á nóttunni er ekkert

það mikill sko þú skrifar hana að hluta til í Bandaríkjunum já ég flutti til New York eftir útskrift og fór að læra kvikmyndahandritaskrif og fór þaðan til

og kláraði þar

mína í því þetta er næstum eins og titill á bók

í Los Angeles já það er eitthvað sem ég mæli ekki með þegar ég hugsa um LA og sjálfa mig þar sem ég var bílprófslaus alltaf að reyna að labba eitthvað og taka strætóa ég var

að arka ein upp á einhverjar hæðir þar sem var bara

ég skil ekki hvernig ég fór að þessu en ég lét þetta einhvern veginn virka skemmtileg borg

ekki þar til frambúðar en þú gast skrifað eitthvað þar ég gat skrifað af því ég hafði ekkert annað að gera sem kom sér bara vel eftir á en þú ert dóttir Einars Kárasonar sem fékk frábæra dóma hérna hjá okkur um daginn hvernig er að skrifa bók og vera dóttir Einars Kárasonar það hefur alls ekki háð mér alla vega mér finnst það rosalega gaman en við erum ekkert mikið að bera saman bækur okkar ég hef verið að skrifa í svolítinn tíma

það er bara frábært að fá þessa hvatningu ég held líka að það sem hafi kannski hjálpað mér með það

mér hefur aldrei fundist það að vera rithöfundur vera eitthvað svona rosalega stórt

sem væri fjarlægt manni það er bara pabbi

steikja fisk og situr inni á skrifstofunni sinni og svo kemur bók um jólin og maður skálar fyrir því fyrst í pepsi og svo í bjór en alltaf bara

þótti svo sjálfsagt þannig að mér fannst ekkert mál að hugsa mér nú ætla ég líka að gefa út bók að því leyti hefur það alla vega verið mikil hvatning en er þá kannski svolítil fyrirmynd hvernig hann nálgast þetta já ætli það ekki ég fann það hjá mér rosalega snemma að þetta væri

sem mig langaði að gera alveg frá því

ég var barn fann að þetta væri það form sem mér liði

vel með að vera í og var mikið að segja sögur og skrifa sögur og ég fékk til dæmis tölvu frá mömmu og pabba í fermingargjöf sem var eitthvað sem vinir mínir fengu ekki þótti ekki jafn sjálfsagt þá og er kannski í dag með hvatningu um að ég héldi áfram að skrifa af því ég var svo dugleg að gera það

á þeim aldri Júlía við sitjum hérna á bravó kemurðu hérna

kemur fyrir í bókinni og við erum með okkar fasta borð sem við sitjum einmitt við núna og þar sem ég einmitt leyfði karakterunum mínum að lifna við já þetta er ótrúlega góður staður að vera á og mikið líf sérstaklega eftir þrjú á nóttunni ég hvet ykkur til að tékka á því þar sem sirkusinn kviknar

Bubbi Morthens ég er aðallega kominn með þig hérna til að flytja fyrir mig ljóð vegna þess að mér finnst að það megi alveg lesa ljóð í sjónvarp

ég er sammála því eins og tala og syngja eða hoppa og hía nýja ljóðabókin þín heitir roð og þetta er síðan hefði hreistur þá orðið í miðjunni og gat á myrkrið hefði verið lokin en ég byrjaði á öfugum enda eins og margir gera oft sko

gat á myrkrið það var fíknin það var fíknin já og hreistur er sjórinn og

verbúðalífið mikið rétt og svo þetta er og þetta er æskan og fyrri hluti unglingsáranna en allar eru þær bundnar saman í sama vefnum ef það má orða það þannig þær tengjast allar vegna þess að þetta er upphafið að því að má segja að öskraðu gat á myrkrið en þarna ertu meðal annars að lýsa því að þú

verður fyrir kynferðisbroti

já ofbeldi miklu ofbeldi

svona ofbeldi auðvitað markar þig fyrir lífstíð og því miður að þá eru þeir færri en fleiri sem ná að sérstaklega karlmenn sem ná að vinna sig út úr því hvað varstu gamall þarna er ég fjórtán ára þegar ég verð fyrir ofbeldinu mjög viðkvæmur aldur en þú ert þú ert einhvern veginn kominn á bólakaf meðfram því

að halda tónleika og búa

bólakaf í

einhvern veginn fann ég þetta form og þörfin mín fyrir að skrifa hefur alltaf verið fyrir hendi ég fann aldrei formið ég hafði ekki úthaldið í í langa mikla texta sennilega hefði söguhetjan mín heitið mörgum nöfnum en þarna fann ég formið geri lítið annað þessa dagana en að skrifa

að lesa fyrir okkur kvæði úr bókinni já ég ætla að lesa fyrir ykkur nokkur ljóð og ég ætla að byrja á ljóði sem heitir klám klám það er ófært milli hjartna okkar verður ekki rutt í bráð síðan ætla ég að lesa ljóð sem heitir þöggun það sem ósagt er liggur á áratuga dýpi er orðið lítill blettur í lifrinni síðan eitt í viðbót það heitir

altarið fálma fingur eftir lim drengsins sakleysið á silfurfati léttsteikt öld eftir öld lítil hjörtu smurð í sæði eins og kirkjan á illskan sér mörg andlit

á Íslandi var Sveinbjörn Beinteinsson skáld og allsherjargoði Sveinbjörn var fornlegur í útliti og forn í háttu en var afar vinsæll meðal ungs fólks í Reykjavík smekkleysa gaf út plötu þar sem Sveinbjörn kveður Hávamál og Völuspá og kvikmyndin rokk í Reykjavík hefst með því að Sveinbjörn fer með rímur ef

í næði eina nótt og engan dag

endurvekja ásatrú á Íslandi trú á goð og vættir hann gerði það ekki með neinu offorsi Sveinbjörn var afar hæglátur maður en hann fór að gefa saman fólk og söfnuðurinn óx og það er verið að reisa hof ásatrúarmanna í Öskjuhlíðinni hér er líka minnisvarði um Sveinbjörn með þessari fallegu áletrun

áletrun háu nærri fjalli hreinn og beinn í háttum var hlýr og skýr í spjalli Sveinbjörn var maður gamals tíma hann var reyndar ágætlega

og var fastagestur hérna á mokka en í kveðskap sínum dvaldi hann á gamalli tíð hann orti rímur og samdi bragfræði og háttatal Þorsteinn frá Hamri skrifaði um Sveinbjörn að honum látnum Sveinbjörn Beinteinsson lét sér umhugað og rækti án afláts gamlar greinar íslenskrar

iðkun þeirra var honum sem í blóð borin af frumþörf eins og

veru hér á jörð sem vatnið og grasið hann leitaðist ekki hið minnsta við að þróa þennan arf að hætti síðari tíma en allt um það bar kveðskapur hans mjög persónulegt svipmót kveða nokkrar vísur sem ég orti hérna niður á vatninu einu sinni á ísnum og það segir svona dálítið um minn hug og það sem ég hef verið að starfa við segir svona dálítið um minn hug og það sem ég hef verið að starfa við

jólanótt nítján hundruð níutíu og þrjú húsinu sem hann bjó í hefur verið rutt burt í bókinni allsherjargoðinn eftir Berglindi Gunnarsdóttur segir Sveinbjörn frá því að hann hafi alltaf búið innan um sömu fjöllin bara fært sig aðeins til á milli þeirra hann fæddist nítján hundruð tuttugu og fjögur í raddir dalsins inniheldur kveðskap eftir systkinin á þessum afskekkta bæ í heiðinni sátu gamlar og grónar menningarerfðir í öndvegi og þó í engu væri slegið slöku við búskapinn urðu ljóð sögur og sagnir helftin af lífi systkinanna allt frá frumbernsku þetta kveikti svo í eðlislægri hneigð að öll systkinin fengust meira eða minna við skáldskap er þau

en gat samt ekki sætt sig við þá vanrækslu hennar því fyrir kom að hún orti vísur í svefni þetta er að sönnu nokkuð fáfarinn staður hér milli Hvalfjarðar

og Skorradals en þekktasti höfundurinn af þeim systkinum fyrir utan Sveinbjörn var Halldóra b Björnsson hún var

og yrkjandi en gaf ekki bók fyrr en hún var fjörutíu og tveggja ára eitt er það land er verk sem kom út eftir hana nítján hundruð fimmtíu og fimm þetta er töfrandi lýsing á

heiðinni í þessum fjallasal það var þegar við vorum lítil á þeim gömlu góðu dögum þegar við áttum þau undur í vændum að verða stór þegar framtíðin ljómaði í hillingum óska Halldóra starfaði lengi á Alþingi en gaf út ljóðabækur fékkst við ljóðaþýðingar og skrifaði meira að segja hryllingssögu sem nefnist faðmlag dauðans hún hékk máttlaus fram af stokknum sá ekki lengur né heyrði

hennar færðist út fyrir hana sjálfa og þessi kvöl var í öllu og allt sem var meðan hún hugsaði langt inni í rauðri móðu sína síðustu hugsun

þekktasta kvæði Halldóru heitir og þá rigndi blómum það varð titillinn að miklu safni með ljóðum kvenna sem kom út fyrir nokkrum árum en kvæðið er ekki eins sakleysislegt og kann að virðast því það er ort í orðastað konu sem liggur dáin í kistu